मि साल मा तीन से चार बार यात्रा करदू। मै प्रत्येक यात्रा मैं पांच से छः दिन लगौदूं। मै ट्रैकिंग कनो जांदू। और आमतौर पर दुवि दिन चढण मा और बाकी समय वखो कू प्रकृत्ति आंनदो लीण मा।